Ndo man ègèda nshèka èhsa nwoy ndèm ngaya anagèdsa, nkè ncha a nri ncèw ncèw aka mfyan sam nhèd dai bayan ankwa ncha nri ncèw ncèw nkè nwoya gwaliyan' a nkè ntèvala mazlinta'dèkwa nagasata kam ndo mbèla ndè, ndo mbèla'ngwa kabidè? Ah ah mazlinta dè kwa' man nga ngètsa sa nkè ngwots baki ndèmgaya mbaèla a ah maslayin'ntè dè kwa ah ah nhakla nga mbabi dè kw' nkèn nvwo dhè man ngaya nènga ba ntègèda mkè nkèzlatsda nhèd mana gadaka amba to bayan kuma mthamagai mgaya ba nkè ngan nshawara nwa nthamagiga nènsa ngèd aisa ndèval ndèm ga nagèdsaka nkasa mpaugidanhuwd ah nthamagiga nkinnè ngiya nma avukinnè, man nvdèva toh nkè nvagkinnè nvangèl nv nkènna nkè na shèk mana toh man nginnè ncivèd stad man nshkè man nginnè ntsèvad stad nkèna njawa nhèrkada skwi man nkinna nlèbèsla angila nlokachi man nshkèd ngèd nthamagingaya kè dada ndumngaya abgi baki man ndo mana nsa nwoya ndèm ngèy man nènga dadi kiba dadi sèi nkè gagi skwi ntè nhankala mèi ngiya dèdèdèh ngadasa ndè ntè angwa ba ntè nrèina ndjin nkaman nkodjudjua nhankala ndè ntè ngwanba nshawara nzè ngwazihi dèm ngaya ba ntèr dadi ntè nvak albarka ègidè nasa